نجم نمشي في الصيف كيلومتر ولا زوج مانفوتش، إذا كان الطقس بارد وال- الشمس موجوده يعني نجم نوصل حتى خمسطاعش سطاعش كيلومتر نجم نمشيهم، أما على <hesitation> مراحل يعني نعمل أربع كيلومتر وبعدها نرتاح وبعدها خمسه كيلومتر وبعد نرتاح، مانمشيهمش <hesitation> مانمشيش خمساطعش ولا سطاعش كيلومتر في ضربه لأ، نقسمهم <hesitation> أربعه ولا خمسه كيلومترات مع بعضهم.